Uih mileh karu hlun tauh kadi' taman sinan uih karuh tauh. Uih mileh buri' lun beken kadi' uih belajar let ngi sekulah.